Haa less ndiyan mi wawan mi joga pofde am jei minti dido minti didi laatan cappan e jweego jweego gud didi laata temerre e nogas sekan temmere e nogas.